Alas güenas! Quiu pogramal una cita col meicu! I alogu ya izí-li qu si es pa passal revista o pa un tratamientu d'angún pobrema. Pos tengu de da-li detallis tamién dela fecha i la ora que me comieni. I güenu, á si tengu suerti i no me hazi d'asperal muchu tiempu qu'essu si que puei sel farragosu. I ya le cuentu tolos enreus deque estea col méicu ena consulta que la mugel del teléfonu no está pendienti d'essu.